Kan tsung gwaa hean, tsok tsung, tsik shang shang tiam hi, an om nua la, tsua nin, Tsung zi nga tsuan, a tiam ber, tsung tsu, misau anya, sap tsung anya, hindi tsung anya, asamish tsung anya. Tsuan bengo li le, nepali po hi, tsung tei ve ani, tsuan tsung zi nga tsuan, asamish tsung hi, mi pali in an soi tei a. Tsu misua tsuan, misau tsung anya, misau tsung po hi, mi pali in an soi tei a, tsuan tsu misua hindi alaune le e boka, hindi po hi. Mi pali in an soi tei a, tsu misua tsuan, bengo li hi tsu, mi pakat emo, <hesitation> mpani tsa hea an soi tei a, tsu misua tsuan. Nepali ani le boka, nepali hi tsu, mi pakat tsain, an soi tei a, aset hea an boka ani, natsi, hindi, misau, inglish le, asamish hi, kan soi tei ber tsu ani.